Ie amign'ny mikro onde draiky é izy maloha mitovitovy amy lafaoro regny izy de fa raha atao kao raha afagnaigny fogna ra efa masaka zany fa justa hoe afagnaigny fogna izy io zagny izy ampidirigna akà zay fogna koragnina.